أول شي بتجيب ماء بتحطو بوعاء وبتحطو في النار لمن يغلي، وبعدين بتحطو البيظ بتحطوهم بهدو عشان ما ينكسرو بتخلي الوقت ما بين أربع إلى ست دقائق وإذا تبغى هيكون ناظج للأخير بتخليه ما بين تسع إلى إثناعش دقيقة بتوقف الطهي بعد الوقت ذا بتنقل البيظ لوعاء بارد، بعدين بتخليه لمن يبرد، وبتبدأ بتكشرة وبالعافية.